Ai mangià ël pes cun le carote e le trife sautà ën la peila e ël pan e ai <hesitation> ën dus